देखो सा हुकम मैं तू भौत फर्नीचर रा नाम जानू हू। वणा रा नाम बताऊं हू पलंग, कुर्सी, सोफा, बेड, अलमारी। जण-जण प्रकार का फर्नीचर हुआ है वणा मुँ काई तू लकड़ी का भी हुओ है और स्टील रा भी हुओ है।